Amiko manokana aloha, ara-dàlagna gny mihary biby an-tragno, gny biby volagniko eto moa ohatsy hoe: tabalaky, alika, <hesitation> lapin, regny zô ara-dàlagna regny; satria reo biby reo zô ilay amin'ny ôtrany oe alika mba atao gardien lafa herignaly, ôtrany oe tabalaky zao misy enerizy koa zany ha- hameny am- a- ampitainy amintsika olombelo bakeo igny manambitsy tsikiky.